Jeta yaesa mburuvisareta omboguapi jokuae mborookuai guasu oeya yande ve <noise> mopeti mborookuai amoape ikavi jare ikavimbaevae jaema yande teta iporeta mbaetitei yaipota erei <noise> oyemboguapima oi tupapireguasupe <noise> yave jaema <hesitation> <noise> jokuae iporaatei yande <noise> erei yande yamboetetaiko <noise>